وروستی شی چې ما وخوړل هغه البته سبزي جات و چې په غوړیو کې سره شوي و، د زیتون په تیلو کې مرچ، براکلی او ګازرې کې مخلوط کولو سره جوړ شوي و، سویا ساس او اوږه او همدارنه زنجفیل یې د ذایقه کې پکې اضافه شوي و او ښه خوند یې درلودو ښه خوند یې وخوړو.